‘A’ole wau ‘olu’olu loa i ka ‘ai ‘ana ma nā hale kū’ai keu a ka pīpi’i ‘oiai ‘ae…i kēlā me kēia mānawa a’u i hele ai i kekahi wahi pīpi’i, ua ho’olilo nō au i ke kālā ma mua o ka li’ili’i o ka ‘ai, ka ‘ono ‘ole o ka ‘ai, a i ‘ole ka ‘olu’olu ‘ole. I kekahi mānawa, ‘ano ho’okae nā limahana a ke kū’ai nei ‘oe i ka nani o ka hale ‘āina wale nō.